<noise> kwali mwaka kwa elefu thiviri nende thirano, mwesi kwakhesasava, kijana wange mkhulundu, <noise> yetha naluala. Yachaka murue nalwala, nakaluhya nambore inda. <noise> nenjinga nembira musivitali saint mary's, nendecharajianga mbu mwana oyo athithanga khuona. <noise> mwana yamala yarue mara khataru. Vara luakwanza, nivonga, yekhala kidogo handi phikhaya, handi vara vonga. Nano luali luakhataru vara yamala afue. Nendali nendarajianga mbu, niwali kijana wange mkhulundu, ndari ndarajianga mbu yalakhola sina yala ona. Yali kata namalile icourse ya welding, nembaranga mbu thukhukulira machine kakhusambirira miliango nde madirisha. <noise> lakini luokola tare khaviri mwosi womunane mwaka kwa elefu thiviri nende kharano yamala afue. Khu matarajio kange ndalithingi mbu yalaona. lakini lano yamala afue. Khu ngandali nimbanjire mbu yalaona, nembera mbu nasaye yali amuchamire zaidi khushirieshe, kho kindatarajianga siamala afaule tawe.